हीट वेव्स म्हणजे गर्मेची लहरां जेका लू सुधा मंतात यी एकदम वाईत अस्तां या गर्मेच्या दिवसांनी खूप बागपाक मेळता। जर कोण याच्या जाल्यां आडकलो जाल्यार तेका खूप त्रास जाउन तो मरांग सुधा शकता। मका जाल्यार मटटाय ते हीट वेव्स आवदानां। असल्या वातावरणां सडीत जातां तित्क्या घरांन सेफे रवंग जया। घरातल्या भायर कमीच सारंग जया नाल्यार तुमका चामड्याचे रोग सुधा जावंग शकतात।